ଚୀଚୀ ପ୍ରକାରଡା ଦୁଧ୍ଧା ଚୀଚୀ। ଏଵନ ସେମାନଂଗ କରା ଅଂତରା କରା। ଗୋ ଦୁଧ୍ଧା, ଭୂଲା ଦୁଧ୍ଧା, ସୋଯା ଦୁଧ୍ଧା, <hesitation> ଅମଂଡା ଦୁଧ୍ଧା, ଓପ୍ସ ଦୁଧ୍ଧା, କୋକୋନେଟ ଦୁଧ୍ଧା।